Kamani kawaniyan laxtakgamanan laktsukaman kin pulataman xtakgamanan laktsukaman ixtalatasekgni xtaramakgachipa talakgawititnan ix taputsa nama wanikan aktsu tasiw ixtakgosnan kgankgatu chatum, kgankgatu chatum chatunu kgosnama chatunu kgosnama y chuxtakgamanan xtakgamanan naxtatlawa la tatlawa laklanka cristiano xtaskiti xa nana y na chuxtala laktsukaman pero xtalikgamanan laktsu lakgpaxkga xla tiyat chu xtakgamanan laktsukaman na xtatlawaputun la tatlawa laklanka cristiano xa natsetne y xakan na xtaskiti pero xtaki xpakgen tuwan mat wa ama ix chowkan chuxtakgamanan kinpulataman. watiya

Kamani kawaniyan latamajkgatsi kin pulataman. Xkgakga katunu xkgakga lan chichinama, katunu xkgakga tatapunit, katunu xkgakga lakapala min sen katunu tsuku chi xa lonkgni lan xla kilhtamaku la akit kpaxawa klatama wi kin tiku wi kintse pus tawilana kinatakaman lawilanaw kwayana kinka wiliway, akxni chi min lonkgni pus min xa sen lonkgnan katiya chi patputsaya chi tsu lhakgat patmaktawakaya o ktsu mimantilax pala wi pero ktsu lhakgat patimaktawakaya watiya wata chuna ama y este pus lonkgnan como nila katsana paxawaya lapat malhkuyuya chi, wi min kiwi kamalhkuyu kawali laklhku xlakata nanatsitsijwana pero wata patmaktawakaya aktsu lhakgat porque nitu chamarra. Watiya.

Kamani kawaniyan akit tu kakxilhli akxni kin kamasinin kimakgalhtawakgenakan kit nanikalh skuela makgas lakgtsu kalh como hay veces tiku o tse nitamalakgachanan skuela pero nema kinkamasinin kinmakgalhtawakgenakan este kinkamasinin xla xmasi makgalhtawakgena walinit pula casi la ama la lama tiyat la ama lanka mak maklanka tankgololo ama walinit kimakgalhtawakgenakan xla ama mamakgspita, mamakgspita ama kinkawaniman la lama tiyat la la wi tiyat la niwilanaw xmakgalhtawakgena ix kinkawaniyan pera como akin laktsujkujku, laktsujku laktsukaman jkgamanana tsiyamanaw a akin ni casi ktlawaya ama wakga tuwan kin makgalhtawakgenakan pero este xla ixkin kamasiniyan xla chiwinama kimakgalhtawakgenakan xla kinkakgawanipalayan akskaktawilaw porque xla ama kinkawaniman la kitaxtuma xli tilanka kakilhtamaku wanama jkawaniyan. Watiya.

Kamani kawaniyan la talhakganan nema kin kchiwinana ama totonaco wanikan nama totonaco makgasa wanikan totonaco ama chiwinana akin xala makgan la laklhakganankan tarankga kgan matlawinana min kgan min kamixa pat lakgaxtokgoya y mi luxu nema pat litakgnuya pat litapixchiya ama wanikan mi luxu pat bordartlawaya namakgstakaxtlawaya y min kgan nas starankga pat tamawaya y pakgtuy pat waliya akgtum xala tutsu akgtum xax xkgkalhni xlacata lan natasi min kgan lan takaxtayanita porque akgstun ni tlan tasi chuna ama lhakganana xa la makgasa chi nama wanikan totonaco y nachuna xala chixkuwin nachuna tarankga xlhakgatkan nama kawanikan xa indio ma tlawakan la ixtatanukan nachuna antlawa ix tatanu xlhakgat nachuna tankgalhlanka ama la' lhakgat ix luxu na antalakgaxtokgo ix luxu ama pixtawaka ama kgesiwi ix luxu xlakata akxtun lan la chixku la xa puskat lan natasi akxtun wa nama jkawaniman nama totonaco chuna watiya.

Kaman kawaniyán tu kamatlawa chali, chali kamatlawa para yaj mima sen, kama kuxtu o kan makgapulutnan o kama slipí kin pumalhku ana nikskití aná ni kuayán kamaj kapalhnán, o kama chakganan chuma latamakan, kama kapalhnan kamaj skití, o kama lajka kin kiwi, wama kama liskuja chalí, chumá chuma este watiyá klatawila nak kgaxtakga, chuma ama jkawaniyán, watiyá.

Kaman kawaniyán tu klakati kit ktlawá, ktlawa akit nama wanikán akgxni pat tlawaya min tawá, pat suakaya min pín, kamakcha min pin tlsiná pat suakaya nak xuate, min pin xa lhkaka, ne ma am lakaskuýunita slajni, pat suakaya namá chi likaxtlawan, tu wix muniya, pat suakaya nak xuate, pat paputsa min pin, pat suakaya nak xuate, na suakakgoya min pin pat suakaya milikaxtlawan, luego chi na tsiliya pat tlawaya kama chi min uyu wanikan namá min tawá xa skunipin, wanamá ama kama wan, akit klakatí, tlawá namá o wate wate, watá kawilini pakglhcha, wate tatlawaya mi wate kun xaliwa paxni, ju lan wan kon xpakan mi segna, watiyá.

Akxni jkgalhi kiltamaku kaman kawaniyan es que nitu mas kan tlawa pala lan kilhtamaku kanchakganan kama kilhtipalhnan y chi pala kakxila ni tlan kilhtamaku mima sen pus kamatawila punchu kama kamawi ki xtilan kin chawila kama pasa kin kuxi aktsu o kama este lakgaxtokgonan chuma watiya pala kamatlawa chi aktsu kin tawa kamaj tlawa kama talin kistapu kama tsili kistapu kama tlawa kin tawa tu kama wa kama skiti o nitu kin kiwi kama lajka patsu kin kiwi pala ni mima snun sen chu nama latawilakan. Watiya.

Nama xa tachula talhtsi tlawakan palakgalhiya ama xkgoxke nipakgxnita min talhtsi pat pakxa, luego nalakchuchuya, nalakchuchuya min taltsi la Según lapatlawaya tantsuna, nalakchuchuya, luego ama min pin tantsu Pat malhkakiya pat swakgaya nat xwati, naswakgaya nat xwati luego tlan smatanka ka tlawa Tlan machali, pat maxtuniya xa mantika aktsu pat lakgxkgotaya tlan ni snun kamunu tsina tsina nips katlawa pala Lachi lonkgnan kamasapapi chuchut kalakgnispti tsina kon chuchut ni tix patwaliniya tsina wata lata katamakgaju tsina Nipskatlawa tsina kaswakgapara, kaswakgapara ama machichijwipat Lata chi akxila chu mamakxtumipat chu lilapat nak min makan xlakata nachalay y akxilhpata xlakata chalamaja taxtunimaja xa mantika ama min taltsi kalakgxkgota, kalakgxota, kalila ana nak xwati nak xwati kalila xamakgtum tsukuya taxtuni xa mantika, ama ama taxtuni xa mantika pat chitá chi kawali tsu nak min pulatu. Lata traxtinikgota xa mantika, chi wakata katsi, watiya lataxtunilh kalakgmunu chi, kaswakgapara, kaswakga hasta smatankga chi namaktiya Nak min sarten ana ni limpio skawawa min sarten Namuya chi ni snun staranka ni snun palakge tos sana pat swakgaya min pin malhkakiya luego chi ama nawaliya tons pat muya chu min chaw y pala tsiliputuna y ni pala tsiliputuna lata ama pat waya nachulaya, pala chuluputuna pat tsiliya, luego namuya min chaw nachulaya, nachulaya chi nachulaya Pat waya chi tachula talhtsi Chunanama tlawakan watiya

Bueno, kamán kawaniyán tu tlan ktamawá ana ni stananamaka tawilána stananin akxní kit kmaklakaskima kiliway ktamawá kinpakglhcha, ktamawá ki cebolla, ktamawá para nijkgalhi axux ktamawá axux, ktamawá kin pin, ktamawá kin amá, namá wanikán amá [kujunán] ki maseka, ktamawá ki azúcar kilimasakgsín, ktamawá kilimasakgsín, ktamawá kimatsat, ktamawá namá tumastaskiní li'ankan nak kilhtín namá amá [kujunán] rollo ktamawá anachí namá porque nama na urge tamawayá, este wa namá más taskiní kakgxtakga watiyá.

Kamane kawaniyan pus kanputun ktaxtuputun akxni nitu ktlawama kan latapluli como jkgali kit aktsu kintakuxtu ktasmani snun kintakuxtu kan akxila kin tachanan kan latapuli kinkatukuxtu pala niakglenkgma pala niakwakanit akwakanit nama talamana xalak tiyat nama wanikan xlumati kit klakgati tukchan kan kakxila wajkg kchan katuwa o akxni ni chuna kama lakani kin tse nikula lama porque tatatla watiya.